ⵍⴰⴽ ⴽⵓⴷ ⵀⵎⵀⴰⵉⴰ ⵔⴷⴰⵡⴰⴷ ⵎⵏⴷⴰ ⵏⴷⴰ ⵏⴷⴰ ⵜⴰⴷⵓⴽⴽⴰⵍⵜ ⵎⵏⴷⴰ ⵔⴷⴰⴳⵀ ⴰⵍ-ⵀⴰⴼⵍⴰⵉⵢⴰⵜ. ⴰⴳⵎⴻⵢⵔⴻ ⵜⵜⵉⵣⵉⴰ. ⵜⵙⵉⵙⵜ ⵏⴰⵔⴷⴰⵎⴰⵢⴰⵎ ⵎⵡoⵙ ⵢⵉⵙⵉⵎⵏⴰⵢⴰⵜ ⵎⴰⵉⴽⴰⵏ. ⴱⴰ'ⴰ ⵍⴰⴽ ⵉ ⵏⵏⴰ ⵀⴰⵔⴰ. ⵏⵏⴰ ⵀⴰⵔ ⵀⴰⵔⴰⵜ ⵡⴰⵉⴽⴰⵏ. ⵎⵡoⴽⵍⴰⵙ.